e njaram n'i uri dugo n'i, uri dugo fanta e mili fanta sosai wala komi changiri fanta se n'i n'o bedetad o'n n'i mianda m'a bedoi ya ba lemo herwa da lemo andera ee